oyi va Nɔrvɛze ho somon fume ma ho mori seshe ma ho fromaze mu a benɛ awe wa'a ɓa tun matete aba nɔrveziyɛnna amu besin ɓa matete curulu zun mu wa'anu curulu we wa'a han diya so evɛneman-na curulu sirtu han sanle se